अलु एब पोतेतो बेपो है द्जुन् गेनेरलि नुओन् है बससेनि थकै स्तोर् कलम्नेब। मजन्ग् है फुर् ननै गुदैनि प्रए मजन्गि सुननै। हा फुर् को अल्द कलम्नने, सफ कलम्नने दुन् नैअ मजन्ग्। अर् गेनेरलि स्तोर्स् फुर्रौ है एब गुदोन्स् फुर्रौ है अलु को फि। मोदेरते तेम्पेरतुरे एब गुरोन् को मैन्तैन् कलम्ननै। अलु नी त्सिउ नै बबकुर् को खोमैए। भ्हैनै मुलि सर्ननै एब मुलि लोएनने अलु को स्तोर् कलम्नने। नुओन् स्तोरज् कलम्ननि थकै द्जुन् फ्रीजेरौ कलम्न है ए। अर्रे अलु अ गेनेरल्ल्य् गुबव् सोन्नि थकै थकै।